Sansa, rarowa, tatulu, pa, lima, nom, pitu, walu siau, mapulo, mapulo sa, mapulo ra, mapulo mapulo telu, mapulo pa, mapulo lima, mapulo num, mapulo pitu, mapulo walu, mapulo siu, roampulo, rompulo sa, rompulo roa, rompulo telu, rompulo pa, rompulo pa, rompulo lima, rompulo num, rompulo pitu, rompulo walu, rompulo siu, tulumpulo, tulumpulo sa, tulumpulo ra, tulumpulo tulu, tulumpulo pa, tulumpulo lima, tulumpulo num, tulumpulo pitu, tulumpulo walu, tulumpulo siau, papulo, papilo sa, papulo roa, papulo telu, papulo pa, papulo lima, papulo num. papulo pitu, papulo pualu, papulo siau limampilo